نعم أستطيع، وهذا سهل جدًا، أليس من الصعوبة أن نذكر أرجام ثم نجمعهم؟ وسوف أجوم بذلك سوف أذكر ثلاث أرجام ثم أجمعهم، الأرجام هي ثمانية، اثنا عشر، وعشرون، وإذا جمعناهم مع بعض فالنتيجة تطلع أربعون، ما شاء الله علي.